Ny voninkazo manana loko tsirairay amin'ny avana fantatro izao de: tanamasoandro ireny izao miloko mavo, ny raozy miloko mena, ny <hesitation> voahirana moloko volomparasy, de ao koa ny hortensia izay miloko manga.